बिल्कुल...ग्वोरु अर बाखरा अपणां मालिक ते पछांणदन छिन। ज्वो तूंकू ध्यान चि रौखणूं, तेते अच्छा से रौखदन छिन, ग्वोरु तूंते पछाणदन छिन। त क्या चि कि हमरु भि एक ग्वोरु छो हमरा गौं मां। मां कू पाल्यूं छो एक ग्वोरु। स्वो जब भी म्येरि मां ते द्योखद छो भौत दूर बे, त एक आवाज निकाल्द छो ग्वोरू। जन मां...यमण्यें आवाज निकलदु छो। तेका बाद मां तेते खाणों द्योंदि छे। त ग्वोरु क्या करदू छो, स्वो मां ते लाड प्यार भी करद छो। मां मूं यन करी ते अपणूं मुन झुके द्योंद छो, फिर मां तेकू मुन मलासदि छे। त यमण्यें ग्वोरु अर बाखरा ज्वो ह्वोंदन, सि अपणां मालिक ते पछाणदन छिन और भौत अच्छा से पछांणदन।